मान आटा बल्ब की बात करूँ तो हल्लि ऊ हल्लि म्हारा घर में तो ट्यूबलाइट हुंवां है। पहला का टाइम होतो जो होती चिमनियाँ। एक काच लागेड़ी होती है तेल घट्ट केरोसिन डालण लोग बिना चलवाटा। हमा लाइट को टाइम आय गयो है पर युग आय गयो है गाँव में आज गाँव धणी में लागी है। और जाता भी लाइट पुँची है बाता ट्यूबलाइट आ गई है पर आज को युग ही ट्यूबलाइट रो है।